Alos gúenus días! Con quién pueu palral, que tengu una eschangaúra? Llevu ya comu dos días sin augua, assinque me pilrava de sabel qu'es lo que passa col suministru. Porque ei mirau tolos mis cañus de casa i no veu ná ralu. Assinque á si puein mandal alguién pa izil-mi óndi puei estal el pobrema. Que los mis vezinus tienin tamién augua i, ombri, ya hiedi.